Misy fi- fihetseham-po manahaky gn'olombelo avao koa gny biby. Alatsika ohatsy zao gny gny liona. Ah nofa misy mi-attaque izy, miaro gn'anany izy, da nofa maharary gn'anany, malahelo izy. Tsy mifagnova amizay avao koa gn'amboa. Tsy mifagnova amizay avao koa gny piso. Mitempo aby io. Indrindra no izy miatriky gn'anany da tena magnaseho gny fihetseham-pony.